<noise> loolu de moom liggéeyam liggéeyam moom liggéeyam moom bariwul, moom liggéeyam yëpp dog a ko tax a jóg rek, <noise> du def leneen lu dul dog, lañset moom lañset moom dog rek. <noise> Waaw <noise> dina <hesitation> bu dee bu dee wat la dafay dog, su dogut du wat, su dogut wat amu fa. <noise> Ak lu mu mën ti def daal moom dog a ko tax a jóg te dog rek lay def, te moom soo ko xasee ba use ñawka bi nekk ci moom ñawka bi duy yàqqa daanaka benn yoon, benn yoon soo ko u- soo soo soo ko jëfoowee benn yoon daal daanaka boobu pare na, ñawkaam <hesitation> ñawkaam duy yàgga te waaye moom dog rek a ko tax a jóg nag. Waaw ñaw na ñaw boo xam ne nii nag munut a dog lu dëgër, <noise> waaye lu nooy, lu nooy moom aay na si lool. <noise>